कुकुर जाइनो पायो ताइनो सुतन्छ । तबै कुकरको जिउ झिक्कै कचेडा हुनो छ । कुकरका छालामी कुकुरे माखा पन झिक्कै हुना छन् । कुकुर फोहोर बढी खेल्ले हुनाले छालाका रोग झिक्कै लाग्दा छन् । कुकुरी एलर्जी बढी हुनो छ । कुकुर खाना पन निकरी पचाउन सक्दैन । जाँ पायो ताईँनो ओखाल्लो छ । कुकुरका दाणामी बिष पन हुनो छ । मुखैनो र्याल च्वाइ राख्तो छ । आँखाइना पन पिप आइराख्ता छ । कुकुरको शरिर चिल्याउने हुनाले आफ्नो शरिर खुट्टाले कन्याइ राख्तो छ ।